والدي يتكلم باللغة العربية باللهجة الكويتيي وهي اللغة اللي اتربينا عليها ، أما الوالدي فهي أيضا بتتكلم باللغة العربية باللهجة الكويتي ، و الأجداد الأجداد كانو يتكلمون باللغة العربية <hesitation> عامة اللغة العربية القديمي و كان في مصطلحات قديمي متداولة ف هذا الزمان.